Jləbək bade kwari jləbət kanai kak daten də kak tanau bambam. gadakəm, daten azu nanguwako bai. nanguwako chaba əlfadən əmya balata. zm'ya balata masə kakuma, akchiyau baba akchi kwadu jləbək daten, kak tanu kena jləbək daten ko dala gi vajləmi dək əmdi kzdagini ya jləmechi dala'i dəka dəka, kəbata katlti əmya bci, kə tə'yi əmda za əbjli kak təyii əmdi za kədagina kəbata katlibai, doli sai achi tachi achi talmidigi kokuma ki gana kəbata katlibai, sakko gunane lai katfi kəma əmdi ba kədagil tamba ya jləmuni saidai əmda dazəni na a jlami ənkau, atiyau kajlami, almudu kənau yalmadu dok. aji iliyau kani, kəja bai yana bai. ili kəndau nənjili kakakuyu əjləbətka nai, kak maktan yaye, nutfi ikunuk da ga kakuyu, natfi kunək zanzano, to zanzano akchi ba karra gəma badai, gada kəm gada tamba akchiba dəkona saida akcbək əmyanchi akchi ənchau əmdi bam tatfi i kunanchi bai. in dai giza kəda zamiya balatani akchi vai kwagi gəna padra. kma be babi bidai chabicha akchika əmdi ban dajawo za badibini, iyaye ga tamba apiro gatam yaye achi padara. dəmma akchi agnagi ətkwaba. gadauza baba tazənama ibabu əmda vaiko apunau, masa kakurna gəna gunayik ami, gunayi kamiza kə gafani amətkiza də kaptani ya gafi gunayu amma kə tətərtəra amuni gunayi ami asdagi, to nanu wujuru badni də məsa kakurna dau, akchi akchi ədfa i kuna, i kunuk bade akchiya ta kwadi jləwuk badai, akchi ta gwadi uktlayik bade pidda, əmdi kəgiyayi ya laulali dudu. zmdi babatki yaye ya laulali dudu, kwari ko koki əmdi kədagi jlabangwa kak badai, əmdiza da kədəni ko dən awan sərən, kai kichi daktai kakəla dolini katli ka gəna ka kəlau kandichi har i maduwa. ali adəkənkəno achi a zənegi kaka ta barkawa təgi, kaka ta baligi fiba kənchau, ada kən kəno tamba achi babu kznchini əmda a bəlegi. kargun ko kak tam yaye. yadda babe kədgən dini ya jləmechi kada, ya jləmechi kada, da ya ganechi kada, wanak tamba yajləmechi to achi a bəlegi dək fe baba achi əsgau. amma ah gada waska də əmda balata ta kati tiba vaiko əmda gəma əmda əsga fibai. amma i natkanai i ichiyad lallai min ji i chayad di kak barno be babi əmda vajləmi ili kəndau. kwari nikafi gakaku bebabu lallai nikau iri kak badi chirra gadak ʒanʒano tabbas indai achi ʒanʒanoni achi kagiʒa ya jləmək fi achi jləmi, achi a kwafagi. achi ika ʒa ya jləmək be belanbi na achi a kwafkagi amma a channagi i ətkwabai gada gi əmyalibai. to adək badiba daten koda ma'yəm ajləmi fi gaksau kaka jlaməʒa indai aʒu galak. aʒu mama ənku wunək wanai, nənku wunuk wani bai, akchi atkahi. ʒtkigini ko ama gama ta jlami fiʒa i əmsəkəla, bafa əmsəkəla ne atkala bai, əmdau əfda pəra a nayi da təmbətu, to iri kənkəno aʒu əʒva ada əngəlla koda wun kafi ko kuma afiko maktamənk afi kajlamu fiʒa achi ʒənə mama fin kau kəjlama bai. to ajlamən kau to dole ka jlami, kwari koda afu dani achi bata ta kapti dalan kənau bai. tanau gada sava katkwa ənida ga kakuyu dəno pəra ga nauta. tiba əʒga adatkəli aʒga amali kori amafə takati akchiyau mai. fiʒa akchi ənchi bina əmda ajləmi bai. kwari nənchu, nəju i dekak a putai nika əmda ga gakakuyu iranja irik bade amma aʒu eka baya nunji kwari ah wujirinci de kak kawa dənna gadi bai. gada akchi vaiko ənda gəma əʒga fibai, akchi vaiko ənda, akchi indai takwda bini akchi əʒga fibi, takwda kam ko ya sida kəndi ʒa kabi takwda to giyau əndi. kəʒa takwda bai gi əndi bai, kəʒa takwda bai dən akchi vai kagi dən ah əmdan akchi vai kagi gəna gi əndəbai. gadau ne ʒa iri kəndənau nən jlamə wujar da ənda ga kakuyu, nən jlamu wujər dən ənda ʒanʒano, ah ah masəka kurna dək makalmu dəha pra jan jlamu wujur dakchi. amma a kunuk əndan duno. a kunanchi jappa yau be babu əʒga her, jappa yua aʒga lalle fi nən jlaməna bəlan fi nən jlamu unku bəlan bai. ənku fi nanguwa biwa ənku fi nanguwa bai. to iri kəndənau sai yaiku cewa llai jləbək badai bam bam dək jləbək əmdənau, jləbək bade bam dək irək wananənchi ah jləbət kəkchi ka kunun maduwa də ka kunu da, də kunu lardə pəra so iri kəndu nou aʒu fibe babu.